Matetika aloha misy karazañy telo ny rañon-javatry <hesitation> fañadiovaña ampiasako. Ny voalohañy indrindra mampiasa liquide vesely aho refa hañasa lasiety. Ny faharoa mampiasa zel dosy aho refa mandea mandro. Ny fahatelo farañy mampiasa zely dezaifektan za no fa avy mandeandea ka iditra an-traño zay no fa.